Go'o, tati, jowi, jeeɗiɗi, jeenayi, sappo e goo, sappo e tati, sappo e jowi, sappo e jeeɗiɗi, sappo e jeenayi, nogas e goo.